يوميا أقدر أشرب أكثر شيء ثلاثة لتر من الموية، هذا أكثر شيء قدرت أشربه، انا من الناس اللي تحب جدا إنها تشرب الموية وأستمتع في هذا الشيء، يعني أسبوعيا تقريبا أشرب ما بين <hesitation> خمسة وعشرين إلى ثمانية وعشرين لتر تقريبا.